To oyagya neneshi na mima mo shoshi neneshi otuhini, ikini ogyo gole kase awo kpa dole ho kwo wo kpo nyaho gyo mo oyagya yalo, no gyo yawu gole ko ya kwo yawo gole ka yene, no ga mo kede na baniya, oya ngma oye ifunu kwo pa kai mozani gama wa ma abaya kpiwa ole hani oshumotu neneshi ka ovu ma ojina ba yani oya gbafo ishi nye kageni ogyo wine k fo, oza no ga ta nu yaya ole hini, owo ma ya ngma oye ifu nu ya wa ya ikpakio kole ho, nawo ovu gyo wine kogyoyya, a mo an onye hin ma yabian oza na ya mani ya bian oke ya yu neneshi, ama asuse gyo yoza kwo ku ma oyawo ga ga ta se kwo ge pa gyo ba gba fwo amo me ta wo ko kala gyoga tase bagba pwo e awo oyene ma oji yo ya ya ma ni, ojiya sho zani oyaya ma bita, ikino gyo doka kotu kela, nanu ma ya gyogya lo, aya awo ma otagagya, ami kuma otuhi inkono gyo mamo shoshilo ni ma wo ma ota gagya oyedamani ama ase shishini agyo tagagya no kadawo mo awo mani oza na wo ka ma oya gyo gyala Awo zano yama oya gyo gya kada nu ma mo na rigbo, inkini anu wine ko gyo gya oya kadanu mo na rigbo ama se shi shini awine ko gyo gya lo, ogyo mo na rigbo lo oyo zalabi, blaminkono do yo zalabi kweyi na kadawo mo awo ma ozano yama, oya gyo gyalo kageni oya ya neneshi dawo lo, ama kono gyo kyogu kamo nyya gyo gyalo ami na ni gatala wa sepe bagbofu ome ami ya kokani, otahin ya shane neshi no kamo eh-ozani ya ni nyya gyo gyala ama ase shishini no gyo ga tawo ba ya ma ni no gyo kola aki ba ngwo hoha kpawo baya, lamoni wo gyogya la lo ifu kokpa kawuso vaha mani lalo omo abe ko neshi anbe an yimu kiyika bla kede nanu ya yimu kaha ni, ama wa se shishini apiso kiyika pia wase shishini, olamoni wo gyo gyalalo, ome ome pe ikini ovu gyo wine ko ngmw oza no yaya shona, ishinya shona yo le ni itikpoki kapi oshiyi ori koza kohoha danu kitikpoki danu naha, isheno oriko kisheno danu naha, ozano kama ha otukpoki okere ga danu isheno lo, ome ta na wa ko nose ishinye ovu gyo gese no kwikyo wa, owa moza rora hagya imu ko ngma gya vifu kokpa. Kebe koya susuhi sho kogya koyisho ya yo ko ngw gese ga rozalo ameshi nye ogyo ya yozarora dadoleholo, gese gbogbo kukyawa omo zaroralo, gese gbogbo kukya wawa mozaroralo, ikikya nyya kadala anya ni gbo ba ni, ola muni wo gyogyalalo, ovu yayiya ko ga ga hoza kese. oga hoza kese kweyi okwikya wa odo wa roza, oyoza rora kole danu anu yama ma keseni shoshi piokole na mu yahani, soboda oyo fu za hoha kese, oza hoha kese kuma anya nyya kadala, awayi hani bawa kitikpi kitikpi ni, igwu mani hyya hi gbo dala shola gya, na weno ko wiki dala shola gya, oyagya ko neshi inkono ovu gyo wole nadokaho ishinye oyoza rora danu, ishinye ove sewa adole owaho wa nba, nba, nba oyiso oga ngwo oko ko hagyahi wa hagya, ikwikya oshinyo gebe ko gwiye danu, ogyo shinyo gebe ko gwiye danu den oyiso wa ngwo ko hi hagya danu gyo woza ko yo na yiho kwozarora hihola ongma naza ni wayig hagya okpozarora wo yiho adole ozarora yoma toka geni olamu oni, anu ma otu yasha kpawo neneshi, kano gyo wine ko kpa nya ogese yaya duba koza no yaya kpa nu ikpakyo kole ni oya mo kai onya hima ke yu mo zalabi nymo ozani ya yima koya maninyyaya gyo gya lalo. Na shogbotu na shoza ni ya yimu ko ya mani bita, amo gyo wine ko kamo ishi nye ovu gyo ya wole, agbofu ko ku ma ishi no dozarora moya noya lo wa anw ngma hari n gese ga ngwo zarora ya ha a bia, ka geni owole oyoza rora oha lo, oya mobibihi lo awopiya ishim kamata ishimya no ya hoza novu yahozu ishini no do wa no yo za rora danu no gyo hanu ma ya jidadi. Ya monye neneshi kano gbo gbo ko gose oya kese kelo, oya yo le ele ni wa kokoka kwo yoya oza no yo biatu kwo kuma oka ni wa ko ngmala ni ya shoshi dala kpa yi kala ebe ni owa tozarova nora papani ebeni ogyo gwuye anu gwuye ala bagya eh-onyehi gesikiya ozarora noya ikyemani nyoidadi nyshotuneheni ozaroroho shomutuneneshi, ama ikono gyo mo oyozarora lo owa, owa mozarora lo oya gahi gese, ogahi gese oga ma ke se oha, oga piayi owoya kotu kotu ko goho la, ohigya hin otu kefu, owo ko mo igwope kwo oye owa wa omo gba fu olamum wo gyo gyo lalo. Ami ya ka dala kpoko nyaku, ikini ovu ni gyo pio no bia ga oyimu ho ome no ngwo wa la ikuni ishi ko yoza rora danu oyoza rora hi danu, oyagya koneneshi yayaba ama kinishi kozarora ya oya danu lo Oga wole oyiso kpa nu kafo ogini yawa otu ma kwomi ko keripa oye na dole gese no wole ofu nu na gwogwo danu, owiki oga owole ofunu na gwogwo danu, ikiyo oga owole ofunu na gwogwo danu, ogyo wina ko gyogya kpo tuhi oya ka mo kai ozamani nyyya shonyehi na dose otu la ama ishinye niwa ayo funu totama kai ozaniya ya ma nyya ya shibita nyya hiri koza ni yaya malo nyya ya nu biatu sheno oye na yofunu ba, oya yofunu ba no kiya tota dami nygagbogbo kukya nyya wa goda, nygagbogbo kukya nyya wa goda, gesikiya oza noya yamani osho mutu neneshi, n ome omepe oyagya ko nya kpo ba ishini, ovu gyo yoza biawotu no wa ma nu ya yimuho kano yoza biawotu ishim oya danu kweyi okadanu mo awo adole, owami yabiatu mani oya bwu motu mani ny yotu ho bia ama ikim ogyo wa mi ya bwutu shoyo tohin bia okuma lamum wa dedelalo.